Livi lo ituu nka ve'e á, te iyo ta ye chitií á lo ve tu'vei ve'e á, <noise> te iyoi te ñatu ku-ini wa'asui, xi livi na nka kuu ye jnɨñɨ á, xi kuya'ai ve'e á, te ña kuu ku-ijña nka ɨ́ɨ́n ndajniñoso, xi kaxii na'maso a kaxii tutuso a vei yetei, nana kijlei, te iyo ñatu kuwa'a-inisu ye jnɨñɨ naá, te ye livi, <hesitation> ɨkaka ye chitiílo ñatu jna-ini nchi naá kuu ye chuju áxi <noise> lujua lo jue'ei ikoi ta ke'e naá, te lujua jue'ei ke'ei taka ye kui'ya naá, te lujua na kaxiso lo na ya'ai ve'e naá te kua'a ta ko'o kɨjlɨso naá a ɨ́ɨ́n nka ye lo yeeso naá te lo kii lo ke'ei naá, te iyo ñatu ku kaja-ininchi lo kuu ñatu jna-ininchi lo koo ye chuju naá, xi iyo ñatu kuu wa'a-ininchii ya a xi lo livi vetuka te kuxijloi kue'e a kijokue'eso lo lujua naá, lo lujua na ke'ei, kijokue'e ichiso lo na ke'ei ɨ́ɨ́n nka ye lo yeeso naá. Xi lo ñaliko chitií ndoo kuui xi kui'ya ye chuju naá, te ta ye chitií naá ñatu livi ku-ini wa'anchi, a lujua ní nka ye lujua tiempu ye lo iyo ye chijueñi á lí, xi iyo livi ñatu <hesitation> kujaninchii lo kooi naá, xi na jini nchii naá te nde na kūūi xi lo tuu ña'ai tuui ye la'a á, te lujua nda ja'ai lo ñaliko va'a, xi lujua nka ja'a taka ye to'o á lí lo ñaliko wa'a lo tuu ña'ai naá, xi lo xijloi kue'e naá, te kuenda vetuka kūūso lo na tuuña'a ta ye chijueñi naá, xi wa lo iyo nkai te kua'a ta nuu ndute kaa kui'ya á, nuu lo na jo'o té nuu lo ño'o ndute naá na'a naá, te ye naá lo xijloi kue'e naá, te vei lo i'ii nɨñɨso naá, a lo tuuña'ai naá, te lujua ní naá te kijokue'eso tuku te livi ñatu jna-ininchi lo koo ye chijueñi naá, <noise> orre lo tiempu nka lo iyoi naá, xi lujua layu'usoi a nde na <hesitation> trata nka lo lujua kú kooi naá, kijle ña'a ta ye chitií kueti naá a lujua ní ta ye li. Ijña naá, te lujua ñe'nisoi xi lo chitií nka lo tuuña'a naá lo ijña naá kuui te kua'a ye la'a kua'a, te lujua livi ñe'nisoi, kú kujani nkaso ta ye chitií naá ve'e naá, xi lujua naá te kava ndó, lujua naá te kú kijokue'eso, lujua naá te livi <hesitation> ituu vetu nkaso tuku.